Waa cwii nnom nantquie na jeeⁿ ñecwiꞌnaⁿya na nntseiñꞌoomꞌndyo̱ juunaꞌ jndyunaꞌ relleno negro cweꞌ na mayuuꞌ ticaljeii jndaaꞌndyo̱ cuaaⁿ nnom ꞌnaⁿ na wjaachuunaꞌ na nleijndaaꞌ nantquiewaaꞌ sa̱a̱ aquiiꞌ nantquiewaaꞌ joꞌ nlcaⁿnaꞌ seiꞌ caxti ndoꞌ nlcaⁿnaꞌ ntꞌomcheⁿ nnom ꞌnaⁿ sa̱a̱ mayuuꞌ na ntyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na nnda̱a̱ nleiꞌnaⁿya na nntseiñꞌoomꞌndyo̱ juunaꞌ chaꞌ na nncweꞌntyjo̱ cwii xuee ja nnda̱a̱ nnseiñꞌoomꞌndyo̱ juunaꞌ chaꞌ na xjeⁿꞌñeeⁿ ja nnda̱a̱ nlcuaaꞌa juunaꞌ ndoꞌ mati jeꞌ nnda̱a̱ nlcwaꞌ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ juunaꞌ ndoꞌ nntaꞌnaaⁿꞌna cwii nantquie na cwiluii naquiiꞌntaaⁿ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ.